<hesitation> Ts- tsy mitombina izany hoe mahafantatra raha azo antoka zany satria rehefa ohatra hoe matoa raha azo antoka efa misy fagnoharana maromaro zany natao de zainy vao azo antoka raha raika fa raha hoe mizaka anao hoe azo antoka raha raika nefa sy nanohatra anao de possibla <hesitation> lasa <hesitation> misy olana tampoka am'raha ka- raha raika karahan'zay.